<hesitation> Io zaigny ai <hesitation> tsisy <hesitation> hoe mahay raha azo antoka tanteraka zany satria ai na de misy raha ary ka ataonao akeo ai, <hesitation> na de hitanao hoe <hesitation> tafaboaka tsara le raha nataonao igny ai <hesitation> tsy voatery hoe tonga lafatra be fogna igny fa tsy maintsy misy azo kianigna kely, de tsy maintsy mila hatsaraigna hatrany fogna i raha igny de karahan'jany.